gilimala nakenda ndyatwevandu tulimala <hesitation> kla nakene una kilimara ingaleke ukuti mesula, ingale ukuti mesula gikuma, gikuma ingaleke ukuti mesula, gala gikuma. Ila ingati mesula kibea vunonu kabisa kabisa, kabisa kabisa jimea wene kibea vunonu kabisa, ine ngalekwe ingatime maramoja, idute <hesitation> basi uwone imimea gikuma, potusikitika twevanu tuta inzara izara lino ajibudile, divave inzara apo jibudile kabisa, isura jingise potwetunokwa sana, ingatime isula jikutuletera uwugare, ingatime isula jukutuletera uwugale, twetunokwa lazimbikise imboka natwikula wunasive inyongosu. Wibea wukula pala wukula pala wukula pala, basi jiva atapo ijai kuliko nikyangasi. <noise>